אול סואל נסולו שנו אלחאג'ה לי מקתערפשהש, באש נخرج ממנו שי קסה מחת'לפה, ומנ בד נאסולו שכוון קאן מצדר אלאהאם דיאלו, שחל צאב עלייה אלדרך, ושנו נסיחה לי יעטיה לשאב ב'יג'י יוסל, נסול עלא ללחת אלפדל ואלנזאח באש נהטי צורה אינסאניה, אלهدף מישי אלשהרה פקאט בל אלקסה ו אלרסאלה לי בג'י יוסלה ללناس.